<noise> Gny ilà borosim-bolo rey zay <noise> raha reny maha koso volo sady mampalama volo, sady maha ampelasoa laha ohatsy ka ampela manao azy. Le lamalamany eo avao volo iny la milamy, la koso.